Iwukayowa nabi iwukwire ngekyihi, ekyinyamughemba, ebihinzi hinzi ngebyu kyuwene iwatsuka eributhambira buthali bwakanya. Wukabuthambira wamabya iwabiritsuka eriyowamu mwemibere omwamubiri wawu wanginanywa amaghetse manene, wanginatsuka erirondya esiringa syandimu, iwatsuka eribya wukasitheka omwamaghetse iwanywawu rundi iwatsuka erirondya ngebiringa bijanikyayi ebyu iwakolha ekyai iwanywayu ahu ekyibehubehu ekyu wukakyithibithaku kandi neryu sikyiwithe ku kyanga kanya